जुलय् मा बुलि कोले जेतिय मातु हुनु, जेतिय मु मनोले अहे जे हेतु बन्धो मा बुलि मनोले अहे। जेतिय एग्जम् हिक्व पिस्व धेतु एम अमि गरम्बन्धो पौन्, गरम्बन्धो बुलि मनोले अहे, जुलय् मातु। अरो जुलय् मा होद् फुइ बोले जौन्, फुइ बोले जुऔ मनोले अहे। एम करोन् एम बन्धो दिए, एम अमि फुइ बोले जुऔ मनोले अहे। अरो जुलय् मा होद् एग्जम्, एग्जम् हिक्व पिस्व अरो होमो कोइबोले दिए इस्कुलो पर। तेनेकेओ जुलय् मातु अमु मनोले अहे, होमो कोइबोले दिअ बुलि इस्कुलो पर। अरो, अरो जुलय् मातु खुब् बेसि गरम्, गरम्, खुब् बेसि गरम् होइ थेके। तो गरम् मा बुलि हो खुब् बेसिके मनोले अहे, जुलय् मातु। अरो जुलय् मातु फुइ बोले जुअ, फुइ बोले जुअ देसो निजोर् कम्, निजोर् कम् कोर। भ इनि, इनि घोर् ते घोर होमो कोर, किब बोन्व मेलुअ, हिबु कोर, हिबु कोरए मनोले अहे।